Elawo ne ƒuna dzu kaba kaba, <hesitation> tutugbã, <hesitation> avu <hesitation> ajui, ese elãmawo ƒuna du kaba kaba kaba kaba kaba kaba, eyoo no ɖo afiɖe ya yia, wo ɖenabla wo ɖona afima, wo kenaɖi kaba kɔ yina afima. <hesitation> Elawo ne metem ɖena bla, wo metem ƒunadu, wo metem kenaɖi oa, ye le nyi: eklo, eklo metem ƒuna du o, exɔ metem ƒuna du o, <hesitation> kpakpa metem ƒuna du o. Elãwawo tsã metem ƒuna du o wã looo.